Onré kua nrute orchata arroz yinguu ayuu ya'a tekue, ndeki yo'í kuí yeti ye'e onro kua nda ndute orchata arroz, orevai arroz dite kuyee kenuu chuve'e, okenuu comida nuu mole ndukana nuyee arroz atuyu adavaña, ndoi arroz ke taka uun iñejan unuu ye va'a.